Eya kumtazama wale nonvina nkhalola kichintu kama ndivini hela yani ikaleti laha nano ngana taya kuliya ningo gongoloma zanu kwina bila wasiwasi vile ndiwino takwe timpiya chilawa nduma asana umwinyo ngepa mumu lu wale ali na mwazo chaka viyanena viyani kiasi kwamba ungazana nokufa kwene wafwa zuwa nata ivi mpiya kani impiya tutali chino chita wile ide ina nuo limwengo wonsi kwa hiyo achino mazana nantu tuku jitahdi kuombi kazi ukulima ukuombi chibalu mungi ili mpati hela zizyo zi- zi- ziketa chanzi ndetelila pana tenza panganda pane itachiyana mawazo novule na vile vile umu ngandu mwane ndindi nuwa lafu ntakulo ndi mpiya uwane mtupu kwene yanu mazana mala kuzshiloka tondo mnyonge umunyo ngumu soke kusina ndokumvuwa nja ningo vile vile umazana nikambi kwene iya- iya kupitu kunzi unga mfundisha kwino ta kumulonde limpiya mama mwemanda nila akwe nandi yako maneno yamama yanina yano mpelange kwikala umwi nyonge umwi nyonge nchisi kari piyene mazara langi wata iyati njilu mwisute yaku mpela umazana kukoli sute teria iyani ilia- ilia- ilia- ilia- ilia kupitilila kuno takwe kimpia ndipo waliza nakukatila papela vile mazana nana kumuu manda jama pela yakui kala aiinyonge umazana avute yata kufu lali miyenda kwene tangi yata- yatangele zuwa linye mbenu ikupendezu kuwe ukwi nanu kuyantu kwa hio isababu iyo kwene wonchi kapilru kutokana nimpiya